zəgaya, zəgaya atu na paida tlaparr. ka ki nda zəgaya ramma duniya tike ii tuku zagana bee gaɗa gəmo gaɗa lakwfu tufayi hanagamba ii lardi tuku men lakwtu a rakan na shi gaɗau amman kuma a bar kwargun ba ri ci kwargun nin inde ka dlam paida na atu nin se ka warke ti na ci men. Jand duk layin su daya zəgaya, inde da ramma zəgaya nin se babu rubutu ba bi karatu ba na babi gargajiya na ba bi karatu kə zaman duk zəgaya zəgaya ne. Gaɗa ka sunu atu zəgaya da ramma zəgaya nin nən da maka zəgaya zəgaya na paida sosai ko kə pali gargajiya gu ko kə pali nasara gu zəgaya atu na paida, paida gara gawa wanda dii jəba nau da jəbanau paida gara a dama bai gaɗa gəmo in de deu du nin zəgaya bi nin duk gusku kasau so duniyau da ɗa gara men den gara a patlah amai den sunu nin tam deu du nin zagaya. Se ka ki gususku ci nda mbasa ci a ritukun dau ka rama na nən ɗagai wara a gagi ɗagai dama wara a lawan ci men ci dai kawai ka jiba gəri ko a jiba ci bai amma a lawan ci. De na sun nin tam de du nin zəgaya. Gusku asək men na bai asək paltin gara se ka ki se ka ki zaɗa nda dagwda tuku a Nigeria ritukun dau səsu men, ci ka səsau ci men ka duma ka dlam na masa i polan zada nda masa mota ja daf ja gəmo funu ka jimbila foto jimbile ci gənawau a danai dlam di ci. Da ci ci yese kan ka jimbili dagwdau sun men asək dlamin gara de du nin tam? de du nin zəgaya gada kasən zəgaya marəm bee. Gusku so tai tamke da bana den gara da bana kisko wana wara a rakəna Gayi gará ci na dagwda ci a banki nin men i vəda kun yu ye ka ka kən dagwda ci, ba se kaji banki ii rii wara ka bar dagwdau ba ci dam mbasa ci ka jimbila mayim a ci kan ka gəna dagwda da ci yo be dagai de du nin zəgaya. Jandu tuku baal paida kə zəgaya, gusku kasau so wana, wana daɗa gara ngum ko da ka ju a asbiti ne waci inde cin nga bai ka ji asbiti nin se Doctor da jəb lawan da jəb jaya ci da jəb sau amman gususku in de ka ji nin da ramma kawai kayi ka dlam kaktla, kaktla tun atu ne a tatəka duk bee ci na atu atəka ci a rama di ci da ri kaktla tun a rama dici so fəra wara a ravan gəri so fəra wara a ravan gəri. To biwu a tatəkana zada fəra war a ravan gəri. Ke ka du ba ama i gawa jaya mi da jaya ci da rame ci kawai fəra cin bee kasau tukun. Da ku gu gazan tam kasan da mpi ci a ɗa kwargun inde da tlidi bazha ci man da tlidi da ji fərau jandu duk de a nin tam de du nin zəgaya. Aku ka sunu atu zəgaya atu ka asek atu a rəpta atu ka asək, gaɗa ka sunu ti ye fatawanke da maka zəgaya gaɗa paida gərina kari rugəri ba paida kə kəma baal tiye da bi sukuna na atu. Bee dawu ke nan nasura ramma duk ka da ramma zəga ramma duk ka da ramma zəga yan ba ma atu ne warau dlam taran da karanta ci atu ne zəgaya kawai ba nən men ko a ci dlam karatu bai a ci ne ba ci zəgaya nən tunu. Nən tunu na zəgaya don duk da bari kwargun dəm kə kargajiya tuku duk de du nin zəgaya, inde na zəgaya bi nin a dlama bai. <noise> Sunu de du nin zəgaya a baru nin ti ye bai zada kwargun gargajiya ngum da nɗa gara toh su gu duk aɗa la layi kə zəgaya. Zəgaya atu marəm da kaklta gara na asək, gusku ka ji asək nin ka lawangu duk bee wara ka zəgau na bee wara ka zəga bai duk a asək gu. Atu zəgaya ke ka sunu atu gawa ne, atu a dama bai atu a dama bai don fatawanke da kunu gugza, fatawanke da kunu gugza bee dawu ke nan ndw wara kə ga gaya jinakshi gusku kasau da bandu da ri arrdu i nye kəma ndiwa wara a ri tuku wara na arro akshi ke na bai bi nin ri akshi bandu tunu da ta kəma wan a i nye kəma atu a dama bai fatawanke atu- a- ya- atu- aya- a da rakan atu zəgaya. Gaɗa ka sunu ne nan cu nasara ma toh duk bee a dlama nən da maka zəgaya gaɗau gaɗa bee ka den gu. Gusku ko da nən na zəgaya tunu i ɗa bee ci na atu zəgayau nin atu ai. ka pata ko wurji davi ci gusku ɗagai men ko a pata wurji vaacin zəga bee a dlamau bai amman nən zəgadu tunu maza- maza a makayi zayi dam dina ɗina gu aɗa da gaya bai. Toh amma de du nin tam de du nin zəga ya, gusku ɗagai bee baci rab tunu a jəba dadumuri kawai ii gatərr getak gaɗa a ci zəga biwu bai. Bee ka zəga bi nin apəno- apəno ma ɗika na dəvid ii ɗa ayuwa rashi zəgaya gu. Gaɗa ka sunu fatawanke nən da maka zəgaya gaɗa aɗa gəri bai kəma ku gaɗa ɗagai bi ye amaki gaɗa aɗa ci a lata ci zəgaya gu. zəgaya na paida tlaparr i nən gugzi na bi tun gu, gaɗa ka sunu bee dawu ke nan kwamnati na aɗa gara ngum a iyuwa aguɗ ndiwa gada dun da maki zəgaya. Kai ko da adini mi wa dlamau tuku da ramma nən da maki zəgaya ka zəga bee i ɗa adina ci bin kawai ci ka ritunu ci ka vaya kawai, ka rakan ne kawa gobe yori wara ka zəgau. Kama kina duk bee nin a makau da maka zəgaya shi ne bee dawu da ramma, inde da ramma zəgaya nin sun da dlam dləgun gara getak dəvo gara gawa. Gaɗa kasen paida kə zəgaya atu a dauma bai se nən daran be kalkal bee aci zəgau amman zəgaya paida gara gawa se zəga tun nən wara aci ma atu tiye kuma na zəda zəgaya wara a ci, ti ye na zaɗa zəgaya wara a ci zəgau. Se ka ki gusku so ka ji asbitin da tliɗi bazhi ka nin da ji sau da ji sau. Dagai wara galte men ko ABCD zəga bai kuma se da bar kwargan ii baci tliɗi bazhi nən teu sa du nin kuma se da bi na raama ii kun ko bee wara a ravan yəri, dawun tam? dawun zəgaya gu. Bee dawu ke nan na ramma zəgaya atu asək gu ti ye na zaɗa bee wara a ci zəgau, su ne bee dawu nan na ram kasau gu gadau